<hesitation> Fomba ampiasan'ny araignée tranon-kalany ndraikany a, <hesitation> amandrihany hanina igny, misy biby le madinika le magnembakembagna io de e- tavela akeo de io mi hohaniny, de afaka andriàny koa akeo, akeo izy mandry a de akeo izy mipetraka.